Ieoa <hesitation> a- aminakay ndraiky <hesitation> manova fihetsepon'olombelo amin'ny alalan'ny zava-mahadomelina zany tsy a- tsy mandeha araky ny lalàna zany satria i zaka karazany mety mamono olo, mety manova i fitempon'ny fonazy karakaraha zany donc izy tsy normal zany.